Ny an-tendrombohitsy ny farits'i Torkia iny zany e da ahità ririny mangatsiaky sy oram-panala. Da ny faritsy amorotsiraky iny kosa anefany lafa fahavaratsy ny andro da tena mafana sy maiky.